Munywaniwayi amabya inabiribulha omubiri, aka- kawunza esukuru yiwe, erilhengekania eriya ngamuburindi, atholhere <hesitation> enayihereraya ngemibiri eyongiyo inanganathoka eri- kolha syochapati, inakya amandazi, inakya esyambongoya, nikwa anathoka eriha mwakasente akakamu mubezeyahu eyongomundu